Yë animal mas kuwi'ijpyë jue je'e bi'i perico mëdë loro jue a'ax yë mëdyakpë abëjpë a'ax neyb mich xi'ik madyëk jadun a'ax pyamëdyak.